Ndawa ndawa bèka dama n'tɗ wi nga andzi ka tèva man nga gi kosuk nga, nga zɗka tèva ndo, yawa apatsna ndawa ndawa bɗka ndaza. a skwi sata mana ndo man agaèa gaèa ka skwi ga azhè ana gaèa, ndawa ndaw ba aza ara a halaki asaɓi. ndo ngièè apatsna sai man ndo nga yawa sai wudainga avanga skwi a riy, ndawa ndawa ba ka zhigilè agau ginè kaèa, ama ndzi nga sata nga ngèchè skwi kwutè kwutè nga ndiya aman skwi n'jina ara ahalaki a ngachè asaɓi yè ngèchè kata mbèla man yè ndi n'bèla aka ada ngèchè tèma? Skwi man zhigilè tsuka, aka ndiya, skwi man ka ngotsa anjina a jinè ɓi ba kandiya ginè di man zhigilè tsuka kandiya lak hutsuè n'halhalaki bè nènga a ngasa aka fata nduva a wudaynga Wa dalay ga ajinɓi ba nga sundo koy ginè mana ajin ɓi ba. aman andzi ka man lak zluwèè ba ko lak hutsuè man ndi man <hesitation> kinè ndzi yè diman zhigilè a kinè andzi kat di maka, chiviè man zhigilè a bè zudu kinè apa to kinè n'tè wuday nga hara aka sada n'hal ngaya nènga a man aka sada a shidan giè a zhigilè nga ka man a babba di man a wu day nènga <hesitation> zaman nga ba zhigilè aviya wuday nga ba tazhè sum ngi gidawa azhè tunga a ngasa a skwi man tagi kosuk tè kwutè kwutè nènga a ngasa a ndzika nga viya amman apatsna sai man ta vanga a riy kwutè kwutè, man a gasa nga ndzawa nawa nawa ba Nga gokona ngwalala a zhigilè nga ta tsuko nawa nawa ba nga tsokon a riy a zhigilè nga skwi di man zhigilè avaka a gièè alhamdullah aka a gayna aman skwi man kata kaɓa aka kagaèa <hesitation> aray moto gièè ga azhè <hesitation> katè kaɓi ndi di man moto tunga azhè, mbèla man nga shidan a gièè a zhigilè a skwi man kinè tsina a dayi maffa a skwi man yè gèèè atanta, nasa a skwi di man zhigilè a tsina atanta, andzi man tashidan gièè, ngièè skwi nènga a ba azɓi ngièè ada bèd ndo di ata ata vana agièè a ngasa èakwa a a dalay mamga skwi di man